. <hesitation> angba no̱ ki <hesitation> makwa ala zetse adaya zetse mee keni yeka inyafe ba ple̱. Akpo aka ayata na wa ayeka inyafe oba ble. Akena apu olechu ogude ijiji tsatsa nom. Ogude nom <hesitation> odemotsi nom. Akeni aba ani ba sene eka okora ba na ba sene nong ogude nom ong na akpo me̱ <hesitation> ozozi adom nong yiefya adom nong <hesitation> odemotsi adom nong. Eno ala amo̱ me̱ aba ni ba ayo <hesitation> eka inyafe bade angba no̱ko̱ ayo ado̱ ala mome aba ni ba yeka na ba ayo akeni abani fuo <hesitation> na aba ayekani nung aba angba nang tsi wa ayo ong no nano odemotsi me̱ nong no yiefya me <hesitation> inggo okwo oko̱ nom alung akwo oko̱ me wa ayo akwo oko̱ wa ayo ijiji tsatsa iywi ali naba mo̱ma aleena ala aba gba even aka nonu <hesitation> inggo oyazi oke̱ inggo oyawe o̱ ya ba juo̱aba kwa ba inogba kwa na ne omuyi <hesitation> nondochwi agba me ako odare isisomo ko dreeje isisomo inggo bung bi kung bi inggo ble inyiyi tsatsa kung bi nano odemotsi ong. . Inyiyi tsatsa <hesitation> akina rianini nonyi epa eta kung ni ishie eguatsonyi <hesitation> imuyi nena hame̱ imuyi kee ne na hame̱ sani oriori ya aka ani ikpifio imuyi tso akpo me̱me̱. Akung ikpifio eri ikpifio arapa ikpifio arata inyiyi waa naba bu tsatsa <hesitation> Egu kena aba bu tsatsa kali imaro keni aba ba de kali maro. Yi tseje imoka meme akpo ya. E̱nze̱ inyiyi inameya ali biku itseje imoka kali maro̱ aya. Kalam aha zozozo inchwi awiafa me̱ akini tsi oku inyaha me naba ayare ibi ne bembe iyi papo̱. . Ni iyi ado̱ alamo̱ me̱ <hesitation> ni iyi mamo ala mome̱ ene okwokwo ni iyi iywi ala gba̱gba aya ne̱tse̱ ni iyi ya tsitso me̱me̱ tsatsa ya zi imezi ya zimezi kali maro̱ niefya nla juoku atso ninggo wu iji ninggo epepa wa mung niggo ep epa akung oku akpo oku akpo inyaha ame̱ n nagi tsi me̱ wa zi neyi nabi iji jo oku itsi. Ende ali ni ju tee aba are me̱ wu manage ong o̱to imi ji me̱me̱ yiefya ti isi ako̱ odomotsi ti isi ako̱ inyiyi waa ala kwanze me̱me̱ tabi isi waaa me̱me̱ ota agba Na bi ku na kpe nani manung na tsi oni papo aba le ba aya ni mamo̱ baba le ba ayo ko odomotsi kung isi ki nendo chwi ee ki yiefya kung isi ki nendo chwi ee. Inyiyi waa kung isi ki nendo chwi ee ong nu akpo mena̱ Akung <hesitation> isi me̱me̱ya inoro̱ adowu ya keleeyi kuna tsatsa me̱ eta ina no odomotsi ala angba me̱. Fuo abi kuna waa kpe yiefya tabi isi kali maro̱ aya. Onona yie̱e̱ neni ba mi yie̱e̱ me̱ <hesitation> ona neni ba mi yee me̱ kena momeya ni ichru ya na o̱na nena ami me̱ angba no kora <hesitation> isi kpo kpo akung inina kana kana ni gba yiefya. Aki yeela bi aki ime̱nyi ako orio waa bi ya kpa kali imaro eta mun kwa ade kali maro kpo kpo. Inina kana kana odemotsi ti isi akwa kpeem enime keni nabi iyi mibi kpo kpo so that ki gba kali maro̱ so that akung inina kana kana iyi.